ͻyɛ ͻhaw kɛse paa dɛ obi benya adwen bi dɛ ͻnnkɛpɛ dɛ ͻbͻwo osiandɛ awo ho hia. S - daakye na enntum annwo ba biara na ennya ͻba biara anntsetse no ammba asaase yi do a, inntum nnkɛfa obi ba na emmfa no mmbɛyɛ wodze. Ntsi sɛ annwo wodze na anntsetse no ma oennya wo mu dͻ na daakye, ͻwo so eyɛ panyin na wo se tutu a ͻaahwɛ wo a, daakye ebɛyɛ panyin a wo nkotsee bɛka dan mu. Innya obiara a ͻbɛba abɛhwɛ wo na ͻabɛsera wo.